बिलकुल..खाणौं पकौणां अलग-अलग तरीका ह्वंदन। कुछ लोग क्या करदन त्यौल भोत ज्य़ादा डालदन खाणों मां। कुछ लोग क्या करदन सीमित मात्रा मां त्यौल डालदन खाणौं मां अर तेते <hesitation> अच्छा तरीका से पकै ते खंदन छिन। त म्येरा ख्याल से स्वो खाणों खयूं सबसे ज्यादा आपा शरीर ते लगद चि, आपा गात ते लगद चि। अर...अगर आप कुछ लोग क्या करदन खाली खाणों ते उबालदन छिन स्वो भी ठिक चि, स्वो जा, स्वो भी अच्छी बात चि। अब, लेकिन जो कुछ लोग जो ह्वंदन जो अत्यधिक तेल कू इस्तेमाल करदन, भौत ज्यादा मसला इस्तेमाल करदन। तेसे आपो पोषण ज्वो चि प्रभावित ह्वे सकद, आपते नुकसान ह्वे सकद।